मैं कई भाषाओं कु नौ जान दु कुछ प्रमुख भाषाओं कु नौ यू छ जन कि: हिंदी अंग्रेज़ी स्पेनिश फ्रेंच जर्मन चाइनीज़ (मंदारिन) अरबी पुर्तगाली रूसी जापानी कोरियाई बंगाली उर्दू तमिल तेलुगु गुजराती मलयालम कन्नड़ मराठी नेपाली